मैक्सिको देश के संस्कृति प्राचीन सभ्यता आऊ यूरोप देश से प्रभावित हे एकर संस्कृति म कला आते खेल आते आऊ खाना भी सम्मिलित है। जिन खेल के ओमन महत्व देते उमा पहला है फुटबॉल और साथ हही मैक्सिको देश म बहुत सारा बड़ा हस्ती भी पैदा ले चुके हे।